بيكون خياري الأفضل أن تخيم على قمة الجبل بيكون منظر طبيعي خلاب يكون قريب من السما نجوم هدوء ايه ممكن بعد المناظر الطبيعية من الارتفاعات يكون فيه يعني أنشطة نسويها اه أشياء نكتشفها اي حليو